אנא טאהין، וּלְתַחַקְת בִּמֻסַאבּקַת טַהִי וְעַאדִי נְקַדֶּם טַאגִ׳ין לַחְם בִּלְבְּרְקוּק، טַבַּק מַעְ׳רִבִּי כְּלַאסִיקִי، פִיה תַוַאזֶן בּין לְחְלוּ וּלְמַאלֵח، אלבְהַארַאת כְּתְעְטִיְה נִכְהַה עַמִיקַה לַא תֻקַאוּם، נְקַדֶּם בְּטָרִיקַה תַקְלִידִיָּה וַלַכִּן בִּלְמְסַה עַצְרִיַּה، מַע תְזִיֵין בִּלְלוּז וּסִּמְסֵם، אנא מֻתַאַכֶּד עַאדִי יִרְבַּח، לִאַנַּה כְּתַקַאפַה עְ׳נִיַּה، וכִּיכְּלִּי כֻּל מֻנְדַאקֻו יִחֵס בִּדִפְא וּאלְחַנִין.